حسبت قبل كده مشيت اد ايه ف اليوم كان تقريبا الافرد من ستلاف لعشرتلاف خظوة ءءءءيه بالنسبة للأسبوع فكان في مرة اتحسبت كانت اكتر من ستين الف خطوة في خلال اسبوع فدا شيء